अप्नि केनेदरे सुलि कतिब ब अप्ने कुन्तु दिजैनत् सुलि कतिब ब केनेदरे केनेको स्तेल् लगिब हेतु पथमते तुमि नपितो अभगतो करतो पैजन्। करन् नपित् जने तुमि कुन्तु दिजैन्, कुन्तु स्तेल् तुमि फल् को हेतु तो गन् न पै। हे हे पथमते तुमि नपित् जनो अभगतो करबो लगिब ओजे मोइ हेतु धरन्थे मोइ सुलि कतिब विसरु। करन् मोइ एतु एतु दिजैन् हेतु मोइ फल् पओ हेतु कोथगिनि तुमि नपित् जनो पथमते अभगतो करबो लगिब। तपिसते तुमि विसुअर् धर्ने हे नपित् जने तुमर् हे सुलि दिजैन् कतर् हेतु तुमकतिब ले सेस्त करिब। अरो तुमर् मोनर् जितु भप् हेतु तुमि हे तेकेते बोजिब परिब। अरो बोजिब परिब हे तुमर् हे सुलि जितु नेके कतोन् हे कतोन् अप्र तुमि जितु विसैसे हेतु पबो परिब। अरो हेतु पबो परिब हे तुमर् मोनत् होन्तोस्तेल पबो। अरो तुमि हे जितु नेके पैपो ब मोइलो पबो लग हेतु तुमि दिबोले भल् पबो।